Impa ong pau, uri pokong rorogupe morokong. Ong pau uri pokong neki newungmo ong nekong rumaru manni ihkita'amo tukung. Impa ongi stoa pokong pau, ong nekong rumaru arapo tokong, ongko siho amahtimah ngeme'e nuiyong. Ong pau u'ukisa neka yonnu paukem mong manni ong, ongkoto musimang impa ko ururong. Impa nne ong na'aru meiyo ong kakoto pekong pau ho ong nekong nekanoyu nu tewamong moniko ngung musimang noko, ho tu'uki rorihung yong. Iro hoyoriko nong stoa kori kuromemmo nudols naparei kori nu'ukong. Ong nekanyonu u'ukisa manni musimang noki nong paukem mong, tiwoning. Impa nne hoyori rumaru, ong, kakato pekong mono'opi'i ngite roki ni'iro tai roki hoyori ko nuiyong. Ong, nekong pau rorihung yong, impa nne hoko, ho nokonong hoya ong, ong nne nommai mi'inowarei ai rorihung yong. Hoyori ko sikuli me'ekong, hoko tokunoi mi'inoma'a kong. Tiko anakoh haganori kiakia'a roki ni'irotai hoko raisi ruku'uro, kitori turogu'u hetana nawa'a biskiti punnuro. Ong u'ukisa titiki ong pete'e kuriyemo nukong, hoko hoiko tamariwah mihenong. Iro hoho tokunoi rirong, iro roki moni howonohro, stoa koriko tistis nopiro tiringking nno nei heihetong, bansino neihe tana, ho. He nokong hiya rumaru tiki araporong, ne hoiko arung tiwa'a arapotomui yong. <hesitation> ong pau nekong rorihung yong uri pokong, <hesitation> uri ai u'ukisa ong hame, ong pero, poro manni ho hiya amahtimah tumong. Ong koto moniko ong mareuwa, ong minisu, amahtimah tumong, topurai ngung ongkoto surosai ngung, amahtimah tumong, impa iro ho hiya tiwa'a rorihung yong. Rorihungyo nne iro hoi nong siho owotiwo tomuiyo nuiyong. Ong, siho iro turong roki pau pokong nong siho goworoke tokuko nahah amahtimah. Si, roki pauki gokong siho ogi hausikiki ururong turong impa poti. Impa nne hiya ho, ho tiwa'a ongyori ko sikulu ho tiwa'a sirakung, ong nekong munu inakarei manni itikai wo tawakung. Impa ogiko rono ogiko hausikiki nekono ki, ho ong rumaru inakarei noi, noi gawamo urukung, toku sikulu koriki nong. Ogiko hausikiki haha'a wekong ho poti noi sirakung ho hiya tiwa'a, ratugawamo uruhe, ongi pau gokong arapahko manni sirakung, mirahu ko siramo urukung, tiwoning. Hiya ponna ai iro roki ong ngi, ong ngi, ong ngi hausikiki tukong ngi, ong uwa, uwa toku hausikiki, ongi, ongi pau stoa koring ngokong, kakoto pekong pau. Ho u'ukisa urumong, u'ukisa urumong hausikiko toku tuyu urumong. Impa sihoko tanakite goweng mong hogoponori wemmo puramo urukong. Nne iro ong nommai toku rituyu nahairong, hokoto tiwori iro puropikong. Tiko nne ong pau tomu'ukong, ong pau kakoto pekong toku nohung kong tiru gawarong, tinikori tuhah, nawa'a ti, nawa'a hoko nommai ho konirong nahah purong yi. <hesitation> pai nohung kong <hesitation> tiwo gawah noki gawarong, ru'ukarong yi, ru'ukaro yi tinikori sirarong. Ho toku kuhah, nne roki hoyori nong pau muti mu'ukong. Tiwo gori hoi siho roki <hesitation> hausiki roki hoinong siho, siho wah gung mapu'ukong. Ti tuhrah ngung pekono, tuhre'ekong pehkono pehkogu urukono. Ti meng ong pau, pau ki gawah siho tuhah nauke'e kono roki tiroki sensi uruirono, noi ponna puramo uruku, niupla ngung ku arigai rong. Ponna hipa ngung tokisewa'a rong, tiko, tiko pauki a'a siho gawah ngung. U'ukisa nekong hokoponogu tokunoi kipu nawaki meng tumong, tokunoi, tokunoi nahamo urukong, paukoromo sihong, pau, paukoromong riku sihong. Ne iro nama'akong ongkoh sik suga tagakong tukong. Impa neki, nne u'ukisa urumong nekayonnu siki suka ko tokunoi tuhah ngung, tiko hoko woko napahe, uri pokong pau newamo urukong. <hesitation> kuriwah newah ngung, <hesitation> musimang tewah ngung, misi kori pau kem mong. Impa nne hoiko arung tiwo gawah tomu'u kong iro, impa ho tokisunghe hamuiyo, ai hoi inoke misi turuwarei. <hesitation> impa nommai ko noi, ongkoh uwa didiman togurung kong, o, ongkoh hausikiki haha'a we'ekong, ho pekong poti noi roki roruki urukong, ho pekong haha'a yaki. Hoyori poti haha'a we'ekong, tikite haha'a tu'unemo haha'a komikemmo nawa'a nommai noi uhuwoku tikiko ne'ewe'e irima'amo tuhetong, hoko sihakung. tiwogori ong ngi gavaman naha'akung re rekong haha'a ai ho haha'a turemmo komiremo, ong o'oko goimo tuhetong, ong ho nommai tapuirimo tuhetong. Toku roruki ne'ere'e poti rogihihetong, tiwoning. Hoyori ko ruma hoyori ko hiya tiwo gawah kukom kukongyo ong nekong rumaru neki manni topo inakarei, ongyori pau, pau nomuru. Nne siho noi yaki rorogusing nowo, ai roki hoiko nong roki pau, pau ki tu'ukong hausiki mapukake, pauki tu'ukong puraire ponna. Toku nahairong tuhrah ngung ponna urukono, oruko, ni hausiki mi'ikong oritiru, ponna, a poti ponna ngi mikong, manni ti, ti owokoh ongi pau tu'ukono ponna arutah ngung monorugono. Roki pu sensi, sensi uruirong sensi uruirong. Pa sirai re nouru nahakong ongkoh hipa tokisewang, nouru irihwa tokisewang, ho pau ki tuu'kong. Impa honoponogu u'kisa tiwo ngawah toku noi urumong, manni ho nommai rumaruhah ngung, tiko hoko ong musimang pokong pau tewakong mareuwa tewakong, ongkoh hame misi koring, ong poro, ong koh ituko newah ngung. Impa ne iro hoiko hiya tiwongawah rumaru mohko'ra'kong. Nii pot poti ponnangi hiya hoko timuru kingungong, nohungong nekai onghiya tiwongawah ngongkui ong nekong rumaru manni roki manni ihkita'mo tukung hono u'kisa urumong. Impa noiko tokuko nahah ihkita roki ongko siho manni tanakite noi ngomem'onu'kung. impa manni nommai nahairong ongkoto timah kite nahairong paukori ko'nangang hoko hu'se ong toku ko'no nee roki neekee ko'nome'kong ongi stoa pokong pau ko'nomem'o poti ponangi nommai huhturungmo nahah ongi ko'nomung, oruko neneke ko'neme'kong ongi pau. ongi stoa pokong pau ko; nome'kong. Impa ho hiya tiwo ngawah neke inakungyo ongko nekong rumnaru ongko nekong hurome'kong siharei nawa' hoko nommai kingkingi huhtimotuhetong, huhtiro ai ehkong noworingno hurorehni. Roki hiya ponna ho ongi pau ngokong. Titi'ra toku kukongkong, impa nee kee ina kunyo. nee ong potuwana neekong rumaru manni mirahu nummo nu'henuiyong, tikiko nu'konoki urini ngungori, hurohurotu ko urukoh tokisarei tiko nee topo nuiyong, ho hiya hurome'kung tokunoi. <hesitation> Impa nee ho poti ho hiya honna hoko timuru monowarei, ong neekong pau inakarei, ong neekong rumaru inakarei. <hesitation> Hiya uwa mirahu tuhemummo nu'henuiyong impa, nee hoiko hiya hoi ong rumaru toku inakung kongi ngoru' ngomu'ku ehkong nouru nohing, ongkai nommai ongya koh owori, ho tirungo tikokoh monong nong, tiwo tiihro aii no'hetong ko'no ongi nommai owori ngokong, tiko hoko noru ongokoh mononnong hekoki. Roho roruki roki ro pauki toruyu ehkong nouru ehkong huhtitong, rokongi sihoki tommo tuku, huhroromo nohitong ong hiya ongi ngoku, manni nokoh nong nommai ong owori. Tirungo tiko mungonoru uwaya ngomotuku, nawa' kuraisa pipiru'mo tuku huhtimo nohihetong nii ko'nonghe huung. <laughs> hoyori hiya noi tiwonga hoyori hiya tiwo ngawah uruyu nu' huromengmo nu'henuiong. Impa ro oruki nawa' ro pauki tommo tuku nommai mukouru huhtihetong. Huhtiro ai ehkong tikite ong hurohuro tu'niring honno koh tiwura. Huhroro nohihetong nii ong roho oruki ho u'wah roho pauki to'ku nommai huhtiro ehkong tikiko huroremmo huroremmo tu'tu'hetuiyong. Impa nee, nee ong o'ko. Rumaru tiwa' tunupungyo, ong amahtimah neki manni koh tokisarei ong, ong nu' hurome'kong mewa ong pau yaki, ho nohusing ong pau ong stowa koring sihungyo ti u'kisa nekayongnu pekono turumeiyo rumaru nekong topo inakarei. Hoko hausiki ong iro ong nong mapukaro ururong ongi pau ngokong, pau pau pokong ngori siho tuhah ngungi mapu'ro tong. impa ai ne hoiko riku arung tiwaa ongko hausiki monoihetong tanakite nommai noi uwimo uruherong tiko nekong pau mirahu neupinong uri pokong <hesitation> tiwoning ngong kingking tiwoning turong.